Ël frigorifero al e ün rettangul, nurmalment ëndrinta al e bianch përché al e pi facil da pulidé, al e dividü ën vaire casiot o ripian e darera a ie ün mutur ch'a pusa cun l'eletricità, a pusa ën gas <hesitation> ën gir e parei cus gas si a sfreida la roba ëndrinta